अपन सब ये नि स्वेटर न तो जाना ही है। स्वेटर वा होवे जीने अपन सर्दी की टेम न पहना। और सबसे बढ़िया तो है नि व स्वेटर रेवे जीने अपन हाथ से बना के पहना उन में घनों बढ़िया काम रेवे। उमे न तो अपन न ठंड लगे न ही सर्दी लगे और अपन ऊनी ये पैर बा से बीमार भी नि होवा। अपन न ई स्वेटर पहन बा से गर्मी भी घनी आवे ओर वो गर्मी अपने शरीर से चिपक जावे पसीना से अपन ने गंदे जैसे लगे। <noise> ज्यादातर लोग ई स्वेटर ने ही फेरे।